Ku kɛbayɔ tatɔkuani o kele ɛkuɛdi bi ha kutu kele zuu alo yakutu duuviwla, kumu kumuɛkulu ɛkululuia aɛku abueyɛ yakutu kele zui du naili. Alo yakutu du ivi kivi kɔba luluia kɛ, alo ya kutuu nu evuiɣa kɛnafunu iɣa kɔnyama du kɛla kuu tatɛkuɛ nadukɛ bi yakutu wuɩɣɛ tao kebofi kɛbɔɔ lɛ gamɛ ku ilitsu kɔvabakɔ kɛ muu ɛkuani mɛ, aloo yakutu yɔdunuu kɔŋzelo liɛɛ kɩɣɛ kɔba nyamadu bimɛ. Ɛsɛa ka kuɛ ahiala ahia nɛfuɛdinu bua anɛhia nɛfuɛdinu. Ɛsɛaka kɔlɛamɛ la du yakutu bevu iɣevla ku ɛna muu ɛnaƒunu kɛ keʒa na mualɛ kunaʒɔ koa yakutu ɔdu neli, alo kɔluna diduyɛ tia yekutu vuɩɣa badu neli, mɛ anɔlunɛ bamagbugbɔ baʒɛvi bapɛ tu mawɩɣɛ mekelɛsɛ di kpekpe komɛ. Yakutu kelee mu sasauda awu awu nevleni fonekele. Ndu kokoko ntatɛ kua badukɛ bapɛ ti buu kɛbakutuu elebeku yanɛ kuyɛani. Alu yakutuu wuɩɣɛ sufɔn kɔbanyamadu kɛ mɛ, yakutu yakutu nui koa yakutunui kɛbɔlɛ. Yakutu yakutuwui yakutu namualɛ kunaʒɔ koa. Alɛaku yakutu kele kɔbaa buɛkɛ ko mekele.